Küüdsekääriq vai küüdsetangiq vai kuis naid kutsutas, noq, nuuq ummaq küüdsi lõikamisõs. Et vet nä sis ummaq õkva spetsiaalsõlt tuu jaos tettüq, et olõsiq hää küüdsi lõigadaq.